Akkegunanna ye yasengnge panel surya <hesitation> mega manfaat na nasabaq nakurangiwi biaya-biaya listrik e nasabaq ye panel surya menurukku nakenna mi padikesso lalenna siesso e narekko narapi ni matu wenni tuwo sendiri yero yaseng e panel surya.